Quannu pensu a na vaddata, mi veni in menti un tozzu di terra ca pò essiri di granni dimensioni, inclinatu unni solitamenti, ni lu puntu chiù vasciu c’è un ciumi ca curri. Li vaddati sunnu boni tozza di terra pi cultivari pirchì anchi quannu chiovi assai, l’acqua ‘un ci dormi ma sciddica versu lu vasciu e chissu è importanti pi li pianti cultivati.